<hesitation> Sy mitombona zao hoe hoe mandray fanampahankevitra de hoe mety arahan'i jiaby jiaby satria akao a sy mainsy misy magnipaka agn'igny foagna na de hoe misy akeo maromaro magneky hoe hay marigny zany fa misy an le am'le toetra samy magnagna ananjy, fomba fisaignagna samy magnagna ananjy a de misy misipaka foagna igny de s'igny zany sy mitombona igny r'aminahy.